मेरा आदर्श जन्मदिन ऐन हो जं म सबकुछ सादगी स हो, और अपणा परिवार और घणा नजदीकी मित्रां संग बिताण क मौका मिलो। बडि पार्टी न हो, बस अपणा लोगां क संग कू एक छोटू-भलू समारो हो, जजे मां सब लोग हँसण-बोलण, कहानी-सांची करण, और एकठा समय बिताण हो।